Ma arva, et pall'odõ inemiisi haigus lätt hullõmbas, selle et nä esiq mõtlõsõq tuud hullõmbas. Nii et tuu olnuq hüä variant <hesitation> sääntsidele inemiisile. Muido mä'nestki füüsilist vajadust taa ei rahuldaq.